on pat on kabdi ha kuugal ɗo soosay, kuugal may booɗi bo turiniɓe ɓe laari ɓe bi kuugal may boo'ɗi soosay, ɓebi bo mi yetta un on pat mooɗon un haɓdi, kuugal may boo'ɗi soosay ɓe turanay un riba mon 'gabaɗaya' onon pat komay yi ay ɓe ɓeddanay un ceede bo.